في لعبة احب العبها وانا لحالي اسمها ماتش ماسترز، هي تكون كذا انه تدخل مع شخص وتصيروا تتنافسون، واللي يفوز حياخذ جائزة، حياخذ بطاقة، حيرجع يلعب فيها، فانا مرة احب هذي اللعبة ومرة تسليني، واحس انه انا انبسط لما العبها لحالي.